Am safa amra selsela ma'u, ho am sel amra fufura. Amra mulalaine sirai nama, amra yana anem. Amra ey am naine, amra selsel ane. Mulalaine luma sira selsel bote ha sisel sira fufurate, sital sira fufura. Am neam softe, am wohi heloy, am sel amra fufura ho holo. Maina kahe, am malaini ambante, amra fufuraime, am seli hoholo nika. <noise> amra fufura ne mulsi, am hilwaha tufna heloy, am eli, am elsefu heloy huan. Am huna tu rene laneste, mainang'he, am huna am <hesitation> w <hesitation> wakura, ambusu. Ambusu huan, amhuna ni amra fufura, am huhuna esa anin mai nikahe amra fufura mulsi. Leine am wotem rafufura ni mokola, ham hiluwaha tufne natewa. Luman tantewa tufni, kaba'am hilfelemete hamlina am rafufuratula ho mulsi.